مشروبي المفضل هو السولتد كاراميل كولر وهو يكون عبارة عن قهوة مع كاراميل مالح يعني تكون هاي النكهة مالت القهوة ويكون في فوقيها رغوة حليب وكريمة ومكسرات